Ina kuuti nde'ekaxi di'itati diko najku ja vaaxi nuu ñaña a ayiivi a ñerruti ya'axi naakiiniña'ati xi diitati diko ndaane'eti yu'uti te ditati diko naakiiniña'ati anuu la viichi vaxi kodi kaaxiitixi io de'e atento ti ju in kaavanuu in ti ve'e in representarxi inti, uuti, uniti, kunti ku ve'edo xiitoti corral kodejadi ndiaá jiaa xiitoti ku mudondo ndeé inteligenteti jiaa namiti ja io maa xiitondoti maa xeejtixixivivoti meeni xi'iditi meeniti kaaxi.